मैन सुनी की आपकू प्रमोशन व्हेगी य त कमाल की बात छ आप यू कन कन करी ये प्रमोशन का खातिर मैंन बहुत ज्यादा मेहनत करी और बड़ी लगन और मेहनत सी काम करी। मैं दिन रात एक करी के मेहनत करदी रहयु। अप्डा प्रोजेक्ट के पूरा कन का खातिर मैंन बहुत परिश्रम करी और बहुत प्रयास करी तब जे के यू प्रयास मेरू संपन्न वाई और मेक ये म काबिलियत प्राप्त व्हाई और एसी मेरू प्रमोशन भी व्हाई।